Pues jayo'oyë met's ke dun i'ixa yë salsa a'ax je ko'on mëdë adyunbë mëdë yë salsa este je esta a'ax nyanënbyë amaxa'an am je mëjk huacamole je ku'utpë ambë.